Ny karazana akanjo tena tiako manao azy an, akanjo tsy maneritery vatana, fa mahazo aina tsara aho ao anatiny. Ohatra hoe akanjo jogging somary malalaka an, pataloha somary malalaka an, dia tshirt ambony somary malalaka koa. Fa <hesitation> > rehefa mamonjy lanonana aho nefa tiako manao akanjo somary <hesitation> > raoby, raoby <hesitation> > manara-batana, fa lava.